Twui o tongnai kwbangma mal mata rok niji ni saak ni rong no bodologwui mano. Amo bai borok bongni bisingo kok salai o tei niji ni saak no banchirwui mano. O aa ni bukur o koi ekta alaida manwui tongmani bagwui borok bongni saak ni rong no bodologwui mano. O aa rok ni bumung wngkha chromatophore iridophore tei leucophore. Rong bodologwui manmani bagwui borok chamung no kwplaisa khe romwui mano. Paithago chwng sai mano je aa rok o phaan bai borok kok salai o chamung romwui mano tei hwuijagwui mano.